Pus pu talun lanu'ut kiajai baleik timji tim nimji namji rapu se suntsjeiñ kiet timjiñ rapu timjiñ rapu se satsuju y karat kiñu'u ngjai pu kunjuei ngjai se lulju l'ejei rapu bi'iat timjik lambu y la'uat karat kaduat mi'ia rapu timjik y pu talun karat karat karat talun timjik pu bangjuap kiñu mi'ia bumjeiñ rixiñ kunja mat pu bungjuap mi'ia rapu lanu'u timjik pus baleik baleik timjik pu bakja ngjai rapu talun per maiñ y pu sumu'ut maiñ kanuik rapu si sumu'ut rapu per rapu karat lem rapu rpu karat sumu'ut nduet rapu timji per kanuik rapu karat nduet y karat pu li batseje sumu'ut pero maiñ kuande kuande mbajau let rapu se nduet rapu buma'an buma'an y rapu kara batse'je rapu mut ni pep pu bateik ni pep mbuma'an pero si tikjik pu sumu'ut kiñu maiñ y punje rapu lanu'u pu bakja y maiñ ngjai ngjai balik balik riljiaiñ timjik timji pu skalut pu skalut kiñu'u rapu l'eje kuande ndaut ndaut rapu ts'au pikie y maiñ kuande ya mapal pus l'eje rapu rapu maiñ pu kuande bien ndimiu'uts pikie cuando kua ladiu ndau pu skalu napu l'eje ke ya. No napu ya mapal maiñ maiñ kanui jui batsau l'eje per nu'up kiajai dios banu'u ngja likiajam kauk la'u xikit pu l'eje y pu kari riljiaiñ pus baleik baleik pu riljiaiñ y rapu ngjau punje <hesitation> baleil pu sutuei y pu slajua'a pu karat riljiaiñ lambut baleik rapu timji y pero rapu njaung kutsjeik mi'ia balei rapu njaung kutsjeik ni pep banjaung saria ljua sul pu karit ba'aik talun pus rapu si njaung ljua y rapu riljiaiñ rapu njaung kutsjei y pu karit laba'at maiñ rapu njaugn sania matu peuk se ratu sania bareik sania mas napu njaung rapu timjiñ maiñ laba'at y pu nguat y pu kasail maiñ timjiñ pe rapu lanu'u baleik kiajai timjik ngul'ue pe rapu rapu karit kasail pus rapu maiñ timjik per rapu njaung talun cuando kua lumeik l'uik talun pu rapu maiñ mananjaung l'uik talun maiñ y rapu nguat pus rapu ni lanu'u ngja njaun talun per karat si l'eje njaun talun rapu sau njaung basa peuk se k'ua lumei ljua kupu kibiajau batsjun mbet pu ljua njaung pus sau rapu re kauk lanu'u.